באלניסבה לאהסן ת’וריקה ללאנסאן יאה’ד בהא סו’רה לשי וואחד, היא יושוף אלד’ואו מין ג’אי, אלא כאנת אלשמש ח’אס דימה אלקאמרא תיכון עאטיה לשמש פ לדהר דיאלהא, באש כי ג’י אלאד’ואה מזיאנה אלשחס לי ג’אדי נסורוה, ו פי נאפס אלוווקט מח’אסוש יתזעזעז, ו ח’אס תיכון אלקאמרא כאליתי מזיאנה.